Eshikhaya, ndala thiviri thitaru thine thirano thisasava, musaphu munane shienda ekhumi. Ekhumi nandala, ekhumi na thiviri, ekhumi na thitaru, ekhumi na thine, ekhumi na thirano, ekhumi na musaphu ekhumi na musasasava, ekhumi na munane, ekhumi na shienda, amakhumi kaviri. Makhumi kaviri nde ndala, makhumi kaviri nde thiviri makhumi kaviri nde thitaru makhumi kaviri nde thinne makhumi kaviri nde thirano makhumi kaviri nde thisasava makhumi kaviri nde musaphu, makhumi kaviri nde munane, makhumi kaviri nde shienda, amakhumi kataru. Makhumi kataru nde ndala, makhumi kataru nde thiviri makhumi kataru nde thitaru makhumi kataru nde thinne makhumi kataru nde thirano makhumi kataru nde thisasava makhumi kataru nde musaphu, makhumi kataru nde mumane, makhumi kataru nde shienda, amakhumi kanne. Makhumi kanne nde ndala, makhumi kanne nde thiviri, makhumi kanne nde thitaru, makhumi kanne nde thinne, makhumi kanne nde thirano makhumi kanne nde thisasava makhumi kanne musaphu makhumi khanne nde mumane makhumi kann nde shienda. Ne mahumi karano, mahumi karano nde ndala, mahumi karano nde tsiviri, mahumi karano nde tsitaru, mahumi karano nde tsine, mahumi karano nde tsirano, mahumi karano nde sasava, mahumi karano nde msafu, mahumi karano nde mnane, <hesitation> mahumi karano nde shenda. mahumi kasasava. Mahumi kasasava nde ndala, mahumi kasasava nde tsiviri. mahumi kasasava nde tsitaru, mahumi kasasava nde tsine, mahumi kasasava nde tsirano, mahumi kasasava nde hasasava. mahumi kasasava nde msafu. mahumi kasasava nde mnane. mahumi kasasava nde shenda. mahumi saba. Mahumi saba nde ndala, mahumi saba nde haviri, mahumi saba nde tsitaru, mahumi saba nde tsine, mahumi saba nde tsirano, mahumi saba nde tsisasava, mahumi saba nde msafu, mahumi saba nde mnane, mahumi saba nde shenda. mahumi mnane. Mahumi mnane nde ndala, mahumi mnane nde tsiviri, mahumi mnane nde tsitaru, mahumi mnane nde tsine, mahumi mnane nde tsirano, mahumi mnane nde tsisasava. mahumi mnane nde msafu. Makhumi munane nende munane, makhumi tisa nde shienda <hesitation> makhumi tisa. Makhumi tisa nde ndala, makhumi tisa nde thiviri, makhumi tisa nde thitaru, makhumi tisa nde thinne makhumi tisa nde thirano makhumi tisa nde thisasava, makhumi tisa nde muthisaphu, makhumi tisa nde munane, makhumi tisa munane shienda. <hesitation> imia ndala.